Fahaizako mombamomba vata grille-pain io, izy io raha carré hely mandeha courant izy ampiasaina amin'ny mofo misy lavaka roa izy atsofotro akao mofo, de aveo mety mafana zany le mofo mibôka avy ao, aveo mikarikarepoka.